Aiky laha zaho nandeha laka milay io, ty fiomanako, nataoko soa avao laka iny, lainy iny amizay tsy tataky. Atao matevy soa ty lambany, le manday hany avao tsy noho maty mosary eny avao.